﻿Gwanan bu ghi gwaniya ghi gwanau, vurɗina vurɗi ngiwana, hyi ɓarayan baggbiyani, chi hyi ɓari buggiyani, hyi ɗiya to mu ca bahyum ƙan, kar mu ca taa wuyani bu ƙalpuna, kar mu ca taa ƙurrinna, daga gaɓang sai tsu-wara, bu ghi vurɗiya, Gwanana hyi ɗiya kar muna taa buttina, ka da muna cinau, cani bu ndake damuni. Kada muna tau yan barkwanuna. Ƙa da muna taa, yani khijji, ba hyi Kinayan kar muna tau, khin hyi ɓaran buggiyani, gma we e "ghi taa yu ghi taa yu” sai ghi kami dinnanwini ɓakwi ba ghi piyi bu muna taa gwamana a ghi ghanayan muna taa din yani bu ghi nghyi ghi ndaka taa bu mbanai.